nyam nshyi ba̱gungang nyyi ji zaan byyi a̱zanciyi, zaan u̱ bvwp nkyang yya, hat ka̱ram ka̱yaam kwarak a̱neyyu ni, ma zu wa bvo ma̱n bvwo dani di myaam a ku nza tyyei ni a̱nyeyya ma a̱ yet <hesitation> a̱ ryyi di ryam ni rot a̱ shyi bu̱ sse a̱ shyi ba̱ dunam u̱ ram a̱ shyi bu̱ nkup, ma kyang a tyyi, a̱nyeyyu na n bvwom ba kpikpit nyam ni nkpa yet a̱huhwa, rot a̱mi n cat yen dyaat ba̱cin cong aza̱n nyam nzaan ji ndyi nye tyyi bvwo kyang yya ko kum. a byyi a̱zan cyi an byyi ayo au na ryyi a̱ huhwa a̱tsatsak a̱huhwa ni, a̱yring, nu a̱ yet dramm, ka ryyi dramm u̱ ryyi, yya ji dramm ko ka̱ka ko jefuk ban yya ni, ka̱ram ka̱ram, a̱huhwa ba nu ma a ryyi nye a̱nyeyyu. Dramu a̱ nusook ku a sook kyungya, a ryyi dani di zun sook a̱yaba a ryyi zu byei a byei, a byei, a byei a su wa bvwa a̱n za. Ka̱ram ka̱yaan ka ku ryyi ka ku ryan kyang ko ka ka nyak kyang, ko kaka ko anzan ka ka nyak kyang. A nu san kyang a̱ ya a̱ kpa bvwan a̱ kpa̱ bvwan a̱ kpa bvwan a̱ kpa̱ cyang a̱ kpa cyang a̱ kpa̱ cyang, ku ku yet ryyi ya, ku kyang aya yet nyyi ya a nu nyyi na̱ sook a̱ ya ka̱ram ka̱yaan ma, ku a brank kyang ko a cat ya, kyang a̱ya kpa nosook a nu ryyi na̱ shok, a shok, a shok, a̱ shok, a shok, a̱ tun du̱bvwuk ti a̱ su wa bvwa a̱n za, a hwa u̱ hywa anza ku tyei takai a̱huhwa na ni, nkyang yam zaan n shyi da ni ka̱bvu ni ka̱bvu a̱yin, nkpa n byyi a̱kpa̱k na̱na a̱ swat a̱n sang na̱bvu ba, ka ryyi yan ji ka̱bvu kan yya bu̱ a̱nyeyyu ni a hwok a̱msahm. A̱kpak ka̱ryan ka̱bviu ku ka shyi ka̱ryyi ka bvwo ba̱nyet ba a shyi ka̱ryyi ka ni ka bvwo a̱nya ba̱ a̱nya a̱ shyi kayemi, n cat yya, wrak, kubu labau ka̱bvu ka a̱ kam shyi ka̱ryyi ka u nun shyi ni, ka̱bvu a̱ yin shyi za shyi mi, ka̱bvu a̱ya, ka sak kyang a̱yanyet a̱n kpa̱ ra ba, ka sak kyang ka̱bvu a̱ya a ryyi kyanga a sak ni, a̱yanyet an nat ka̱yemi ba se ba wom u brak u̱ su sook, ku a̱yin a̱ nat a hwok ka̱ ta̱kyem ba̱ du̱wyen, ka ta̱kyem an nwaa gbum to se bu̱ a̱yin nu a sak ni nu a̱nat a̱ su sook. Ku cong bu̱ tat ba̱nyet a̱ cat swrap ka̱nu a̱gbang njit ka ba, rot ka̱bvu a̱ya a̱ yin shyi a̱ hwuen ka̱ryyi a̱ya ba̱gungang. Ku cong bu̱ tat se ba̱ nyet ba̱n bvwo din ba bu nbvwo di ba hywat ka̱bvu a̱ya ka̱fun ba su nwwa tsuup ka̱yemi, now na ni n cat zu ryi zu cyang, ka̱ram ka̱yaan nyit ba̱nyeyyu zu wu byyi a̱huhwa ama zu yya nkyang a myimm hi ba amma a ryyi di ka̱bvwu ka ni ni ka̱nyyi ka zu wu ryyi ni kawu yet ba nyam ni, a̱won nka asu wu cong a wa byyi a̱tsatsak a̱huhwa ka̱ram ka̱yaan ka ba̱ cyang, ko nyon nyon a nu krok du̱cci, a nu cong cong a rot ko ke ba, be a̱ ryyi na cong a̱ tung du̱cci to ka̱rak ka̱yring, a nu ba a̱ bu rat kapffun a̱ wruk a̱n kata a su naat na̱bvea zu nnaat di a drok a wo su tswaa, ka̱rak ka zu nu ntswaa, ka̱rak ka zun kwai ni, ka wo cat rot a ka̱ntson a bvo nu cong a bra̱k a ba ka̱rak a̱ya a ba rot a̱ bvo drok an kat a nu yya a mi se ba ka̱tuk ka naba mnkrok du̱cci to tu tat ka̱rak ka na, za n cat nkrung a̱ni a̱ rryi zu drok u su krung u̱ du̱cci a̱ya, ku asu krung u̱ du̱cci a̱ya a nu swrangu̱ du̱cci a̱ya se du̱cci a̱ya a butyyak ku a tyyak a ryyi na cong bu na̱won na, a̱ nu cong a̱ ta na̱won na a̱zanson an tsuuo au na nwwa a̱zanson a ryyi na̱won na na n tsuup, ku a cong a̱ni a̱kpak ka̱ram ku nyon shyi ba̱ na̱won. An daa, ka̱won nyon a̱ya ba, a ryyi nyon a̱ya zu ta̱kyem u̱ na̱ bvuung u̱ na jjing, to ka cyang ntakai myam a̱ya, a ryyi a̱nzan takai a̱huhra ba hwa a̱mi, a̱wom ku ka̱zan shring a bu̱ yya nyon a̱ ya shyi nbu na̱won a̱ya a ryyi a̱ bvo nu brak bu na̱won a̱ya a su nwwa ka̱rak ka zun swrang n ba tyyak ni a nyu cong a kwai ka̱yemi a cong a kwai bu̱ ka̱yemi, a cong a kwai bu kayemi, se bu ka̱ram ka̱ na̱won na a̱ya na ba nfyyi zet a fat ka̱rak ma zu nu nba ku̱yak ni, ku a ba ku̱yak a bvo nu bvwot a cong a kwai ka̱yemi ba, se a nwwa bvwot a cong a kwai ka̱rak ka nayin nkwai nnyai ni, a̱ ni na̱won a̱ya a̱ nu cyang yya ji cong a kwai ka̱ya, kamin a bvwo ba ma nu nwwa cong a kwai ka̱rak ka ban kwai ni. sai be u bvo bu tat ka̱ram ka̱yaan a bvwo cat ka̱rak ka̱yaan a bvwo nwwa n kkwot du̱cci a kkwot du̱cci a̱ya a bvo su swrang ka̱yemi a bvo n tyaak, a̱ nmu yya ba̱rami ku a̱ yya barami har nyon a bu srak a ryyi ba tyyi ka̱tswa a tyyi a maai ba mu, a ryyi ba kuma ba ya bnvwo, daba yaan bvu n shyi nyyi tna bvu nkwak hankali ni, <hesitation> wato zu yei tatabara. To banyet ba ni a nu ryyi ba cong bu a̱ hwa-hwa, bu a̱hwa-hwa, ku a nu krok du̱cci anu krok du̱cci ti ba̱nti tuhwa an nkrung, a bu tyyak na̱won na̱hwa, na̱won na̱hwa a̱hya, shep an shyi a̱ngbak a̱n shyi, a̱nyring bu a̱ran <hesitation> a̱nyring bu̱ a̱ra̱ntyok, ani ba nyya, ku ma ku ba tu tyak ban ba bahwa aya arambrying bu arantyok ayemi, a ryyi ba cong ndung, a cong ndung, ba banyeyyu a ryyi banyeyyu ba yya babrukate, konyan a yya bu kyang a na cat yyani, na ni ncat zu bvwo akpak nyam ani ba ba wai ba byyi ahuhwa ba ma ba wai ba byyi takai ahuhwa anyeyyu ba ma ku kyang ra ba bvwo kyang a ba nu yya ni ka nwwa kayit na ni abvwo, a nyyi nyam zaan n shyi nyyi ji da ni di <hesitation> zaki ni, zaki bana hywa nji yet agwam ayit du rot <hesitation> antye yyu a tyong kyang yaan ba, na byyi kawan ba, nu a krwak konzan nyam cat ba, a krwak konzan yem cet ba ma a byyi gbung ryya na nanu nssang ku nu nssang u cyang kyang yaan u kpa tsuup, a ryyi agbalang nyam mu a za tat ni ba ma, a nu takyem a jjing nyem aya har a su buwa a ya a swa an kat. Rot a̱ni n cat zu bvwo nyam akpak na̱ram nyam n sshi ba̱gungang nyyi ka rot a̱ssu u cyang yya ji ban yya ni u̱ rot a̱ssu u̱ cyang yya ji ban swat ni, u̱ rot a̱ssu u̱ cyang yya ji <hesitation> u-ban conmg ka̱ccet nba ka ni a nu ryyi u bvwo di ba byyi tsutswat ba bvwo tsutswat, ka̱ram ka̱yaan krwak a̱nyeyyu, ku̱ a̱nyeyyu a bu̱ yya kyang a̱ hywa, a̱nzan an byyi a̱tyeni na n yya kyang ku̱ ryyi ni, cyang ka̱yaan ko ka̱ryyi, ka hrung kyong, a drok u̱ ryyi bvin ko ba alade ba drok a ba a̱ ya, ka ba̱ nying ba nu̱ tyong ba bvwo di kyung ya nshyi ka̱ye mi ba mu̱ tyong a̱ bvo su bra̱k, ka bu tyyi ba kya-a, a̱ ryyi ba drok n cyi mamang ba bvo nu ryyi ba bvwot a̱ bai rot a̱nzan, ba bvwo kyang n shyi ka̱yemi n yyi na myimm baya ni, nyyi na ba cat i, rot a̱ ni ba nu̱ brak a ba cat kyang a̱ya to ncat zu bvwo nyam n shyi ba̱gangang nyyi ji bvwo tsutsat u̱ byyi tsutswat, u̱ cong takai ka̱ccet a ba cat cong ni.